أنى- أنى لو اتفرغت أسبوع والأسبوع يكون مع العائلة، لمدة أسبوع أول أسبوع، يكون مع العائلة، أول يوم يكون مع العائلة أو مع الأصدقاء. تاني يوم نسافر مكان هادي ونجضي وجت نجضى يومين هيكي هناك ننسجم باقي الأيام مخصص أو غير نقرا فيها ونتعلم فيها، وحتى تعلم شي جديد ممكن نشارك نشاط رياضي.